إيه، رحت الشاليه ما أخروا وأجواء البحر كانت خيال، وبعد سوينا أكل وطباخ هناك، وكانت لمة مع الخوال والعمات. هذا أجمل شيء فينا إحنا <hesitation> نزور الأماكن، ورحت البحرين، رحت الإمارات، رحت بلدان كثيرة، وسافرت.